Fomba ikajianako pomme de terre, izy azoko avy a bazary igny, aheriko alevigna agnaty tany satria izy koa ahe- izy aherigna agnaty tany igny aminjay izy tsy maratra, tsy simba. Maharitra zegny.